صفر يو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس يوولس دولس دیار لس څوار لس پنځه لس شپاړس اووه لس ات لس نولس شل